اذا خيروا لي بين قراءة العقول او قوة الانتقال، اختار قراءة العقول لاني شخص فضولي وكثير من الاحيان <hesitation> يعني بس اشوف احد في الشارع احس انه ابا اعرف كيف طريقة تفكيره، فايش يفكر دحين؟ ايش اللي شاغل باله؟ وايش طموحاته? وما اقدر اني اتكلم معاه، فاحس انه حلو انه اكون اقرأ افكاره، وكمان اذا انا اتعامل مع احد شخصيا احب اعرف من طريقة تفكيره كيف نواياه تجاهي عشان اكون حريصة.